Ia, fita amy volan̈a fôtotro, hita amy bisikilety araiky misy kadira edy e, misy gidon, aviô misy fire, misy sentira koa zen̈y ipitahany gidon ndreky ahafany vitaisy in̈y koa zen̈y mipetraka, misy laro, misy pedaly, misy pine. Karà zen̈y.